A <hesitation> raha kôran'ny fahalalako manokagna dia misy sasasasany aminazy io ohatran'ny mahalala tompony ny akoho. Fa ilay hoe <hesitation> fa ilay izy ndry <hesitation> maneho <hesitation> mampiseho firaiketam-po amin'ny tompony ndraika koa mbola tsy nahita an'izany aho. Fa ny amborako an'izany a: nisy akoho efa nitaizan'ny endriko izay dia a <hesitation> raha vao mahita ny endriko izy tonga dia mihazakazaka izy na manipy vary na tsy manipy vary dia tonga dia magnantona agnay <hesitation> endriko eo akoho igny. Fa ny <hesitation> izy ma- <hesitation> mampiseho firaiketam-pony aminazy ndraika tsy hitako.